Namen nama'a, yena'a yena'a ujun ñee niuman ñama tendio ña'a jun namateme ndo ña'a mén ne dontikachi ñamen don do'o, notikachi ndijen ihá iha nakuniva tevixna ihó, nguta nguu unana tiempo kuche xherió inka nama nama nama estila nama, nama nichein yee ñaiin vixna nina te ihó chenka nika nama teyuu ian ñanii teña'a.